Bazaara bangye abu nyine barahika kinaana na mwenda, kandi ba muzaara bangye abundakira kureeba, barahika kinaana ahabw'okuba buri mwaka nitubugana nk'aba family turya hamwe buri biro abiri na munaana ry'Okwikumineebiri, omu kubugana okwe nooshanga boona bariho n'abaana baabo, aho tugaaniira nka ba muzaara kandi n'abandi nibo baratuheereza ebyokurya, abandi bashashura fees eziitu, batuheereza obuse aha sente zaabo z'okutubeeraho kandi abandi n'abaratufaho kuturondera emirimo ei turaakore mazima ba muzaara bangye boona abunyine ndabareeba obwire bwingi omu mwaka.